Ah isia misy plasy malalaky rô rangaha f'da efa mavozo agnao ty da sy mety amignao sagnaky gne e misangasanga, da asia avao raha hidoboky, sy sy mampagnino loatry ka afaky misanga avao iaho, iaho raha mbola matanzaky evao.